لا ما عنديش مشكلة مع الميك او مع النوم بالعكس. معلش يعني انت تكون مش مضطرة باش نرقد وناكل. اما الحاجات الممتعة في دنيتنا اللي احنا ناكله ونرقد بصراحة نحب نرقد ونحب ناكل. بالعكس. ما نحبش العكس اللي هي مضطرة اني ما نركدش واني ما ناكلش. آآ متصاور ها هي تيكونو مراض في الحالة هاديك قادرين نكونو فصحتب واني نكون قادرة على اني نرقد وعلى اني ناكل